Há jan jajajaja ho tán daba kiti ngukini ini yo'o tu, tiki kukini iningi hu kiti kan na hu ho o on. ha o on. baboso ta kitjan tá kini ngukini ini keti ha. kiti kan na ngu ho o on. lakonro yó, ta di'a di'a kuti ku dikonti ta va xatan ini, itijan xanra kini aku kini ini keti, ha dabaxhichiyó ti'chutu yó chi nami nikuni tu chinruiti iditi ta va xatán ini ajan.